मेकअप करने के कई उद्देश्य होता है जैसे मेकअप करने ते चेहरे पर निखार आवत है और आत्मविश्वास बढ़ दावत है। मेकअप से त्वचा को सुरक्षा देता है और वह बेहतर हो जाता है मेकअप ते शरीर की तीनों इंद्रिया जैसे स्पर्श कर्ण और दुश्ट सक्रिय हुई जात है। मेकअप से खुद को अभिव्यक्त करने का मौका भी मिलत है। मेकअप ते त्वचा को प्रदूषण गर्मी और धूल से भी बचावात है। मेकअप एक रचनात्मक उपकरण ह जइमा अलग अलग अवसरों और मूड के हिसाब ते अलग अलग लुक बनाए जा सकत ह।